Cuytʉm yʉji teji ca chiji cuytʉm y ca wʉti cuytʉm ca cuytʉm cuando cʉŋpa ʉn cʉchicpa tʉn wʉspa tʉn pʉpa ca chimajʉ para que tʉn cʉspa tʉn caana hʉypa ʉn cebolla hʉypa a ca anejeeŋ cas tʉn cʉspaam ca cuytʉm tʉn cʉchicpa todo bien bien y tʉn cʉspaam ca'sa ane jeeŋ